كيتحرق الماكلة ديالك يعني فو- فوق المقلاة وشلازم الدير لازم <hesitation> تكرطها مليح بالاجاكس هاديك لحديدة لي تكرط لمقالي وديرلها الصابون وتخليها تخليها نهار وغدوة نشالله تزيد تولي ليها وتزيد تكرطها شوية حتى تتنقى